ʻo koʻu manaʻo kēia, ʻo koʻu manaʻo ponoʻī akā no ke kanaka no kanaka ka hana noʻeau ʻana ʻaʻahe pilikia inā <hesitation> hoʻokumu ʻia ʻo kanaka i kahi mikini e hana noʻeau ai akā he uʻi ka hana noʻeau ʻana mai kanaka mai. Hiki ke ʻike i ko lākou ʻano a me ko lākou ʻano noʻonoʻo.